<hesitation> Mie siku yangu ya kawaida, ni siku ya jumaamosi na siku ya jumaapili, lakini jumaamosi hiyo nafaibwa mgone mpaka saa moja, lakini sasa kaida hii kana kwenu kaida saa moja, wantu keo keo tuikabwaa saa kumi na mbili, weza kaya kuniinua waondoza mazi maana kazi yangu ni ya kutaga mazi, naenda kuwatagia mazi, hida saa kumi na mbili, nikauya, nauya vituhu heuda usazi wangu nagona, nkabinda kugona, <hesitation> nagonaaa ikabwaha henaho saa mbili nenukaa vituhu kwamba yee kuna kuita tanga, santuhu kina niite tanga ni hada hada kalala lakini naita kwe nkuni nkabinda naita kwe msonga, kwa hiyo nenuke keo keo, nigosowe ndima zangu za hada kaya tu hida siku ya jumaamosi, kyagana kaye na mvyee mwezi wangu etangwa zubeda, mtuhu naye etangwa mkaza mngumi ttite kwe nkuni kunako saa tatu, kwa hiyo namsaidia mwezukuu yangu hetangwa ng'endo, huyo mwezukuu ana <hesitation> miakaaa nane tu, tapanga na ndima, ye akahagia uwani, mi nahagia baazani, ye akabadika chai, <hesitation> mii naosha vyombo, tikabinda nsaa tatu hida yeye aita chuoni, nabaki mimi Yetanga wezi wangu, yu aho nyuma ye <hesitation> ni- ninihii ubavu kwa ubavu, namwetanga huu wene mwaya, etika yoo kubinda kaye, namwamba ee nkibinda kaye ziya ndima zangu zisiya, nami nami nkibinda ningoja npate kikombe cha chai tipate kulawa, namwamba sasa ngoja niite kwa mkaza mngumi, niite nkamwambie, naita kwa mkaza mngumi, nikabuha kwa mkaza mngumi kuda, namwamba haya mwaya kuchakaye teteni ni siku ya mapumziko kwangu mimi akini kikumwihiza mi kitendwa kae kama ni mfanya kazi wa <hesitation> siku zose, kina siku za mapumziko tite niko kuni, taita nkwe kuni, tikaita kwenkuni tasangazia nkuni, tasenga kunii, nawambia kabisa jamani <hesitation> muda munu ni wa mwanangu lakini kuni mizigo miidi miidi tu isekuzidi, wantu wasenga wasenga wasenga tikeza tikatahamaki mkaza angu mi kaongeza mzigo mtuhu wa ntatu, namwambia sasa mzigo huo kuongeza wantatu kuongeza kwako wewe waubadaha aha tanga, kiwa iti kaubwiya sawa maana nsiku ya jumaapili enda iwe mvyedu, hato kubwiya basi aubada tafunga mizigo yetu tasindikiza, tikasindikiza tikabuha ahugatigati ndakitana na mbavya abawa mafenesi Mbuangayumwe. Abawa mafenesi. Wanfu wamba, haa, timshituwe nina wamba. Haa, wanawoso muka ya mwabavi. Muka mshituwa yuda, pengine wepi ya mwanao abawa ya mafenesi. Ti- timweke ni kama hivi. Titeni tuu. Taita, tika bua gati gati. Ni mdra, wamwenye kiti, hemedi. Una mapapa yayo vibaya. Hivayo matuhu ya takugwa mbuaga. Tagosa mzigo yetu hada. Tau ya vituhu kudatanga. Tenda kuduwa mzigo yetu mituhu. Taiduwa mzigooo. Tau ya mpaka hada. Tika uya tahumuiza. Nawamba jamani miengisokea. Lakini saya ni uma. Kinyuachayi lakini saya. Uma inuisa sasa nsasaba. Au nsaanane santo. Titani ya hotanga. Wamba hivi. Tanga kuda mkwa mwenye kiti hemedi. Naambia mwenye kiti hemedi ya kana ninae. Nambata daha kwa nitabawa. Wenda kutunda mapapai. Wakeza kia mtundakwe. Kia mtundakwe. Teka hatada ya damapapai. Teka hatada mapapai. Teka binda tenuwa vituhu mzigo. Unu sasa ndiote twike aha. Mzigo wankuni unu. Taita nao paka kaya. Taita naoooo paka kaya. Kia mtu kwenye nyumba yake etuwa. Tika binda tauwea uda mzigo ntuhu. Tika uwea uda mzigo ntuhu. Kuna msunga. Umotanga. Tena mavituhu kabla hatiza tikwetwika, tenama, taha msunga. taha msunga, taha msunga, taha msunga, kabinda kiya mtu bundu dako adieka mgongo, ngake fungua huko tanga kumbe ni msunga, tawiya nao kaya, nkauya kaya nkihumwiza, naanza vituhu upya yaani nkina mahumwizo mwio hata siku mwenge, nkauya kaya aho nikwekaho kisokea vibaya nikigwadu mazi ya kunywa nanywa, nkabinda nawambia hembu ngeani kikombe cha chai hata nchebue <hesitation> nii- ninywe huku nasambua msunga wangu, nasambua huda <hesitation> msungaaa, nasambua msunga, akabinda namwamba ng'endo kaguhe magadi, aenda kuguha magadi, akenda kuguha magadi huko, akeza namwamba uoshe, ukabinda kuususuza huo msunga gimba moto, agimba moto namwamba doha magadi gea mwi sufuria doha mazi kidogo, ukabinda doha huo msunga, ukaosha ukabinda waugea humo mwa hiyo sufuria, aho aho anambia hivi wahu mbona hunu msunga kiya nikaugea umemakaye na msunga bado u mwe ndoo, namwamba takutumia kuuonya hivi, auonye, haya onya akabinda namwambia kadohe zanida tindi Naenda kusangaza sahani dantitiakeza adiosha, akadiosha, adigubika hao uwanga hemsunga, sufuria hi mwe moto, moto wa waka, adigubika, akagubika namwambia hado antanu kubika uwanga uwanga viie upesi, agubika uwanga, akagubika nkipata kaekea kikombe changu cha chai nkinywa kae chautuhu, nimwamba nsogezea nazi, anisogezea ziya nazi, akanisogezea nazi nakuna, huku msunga kuda waseuka, mi nakuna <hesitation> naziii nkabinda neenuka, nauhitua, kabinda kuuhitua navuza vituhu dia za mdatindi, naendelea kukuna nazi, nakuna nakuna nakuna namtuma dukani, ita dukani, aita dukani, akaita dukani namwamba hivi kague munyu na kitunguu maana hii sasa tibonda mapembe yetu bado tinayo, tisaga tina unga wetu, aenda kuguha, akeza nazi tayari, nadoha msunga wangu, <hesitation> naukamuaaa nauhokoa, <hesitation> naukamuaaa, nkabinda kukamua, nakamua nazi yangu tui bubu nadihika nkandani, dia <hesitation> tuiii dia tui dakaidi na dia dantatu, nadichanganya mdaa, muda msunga, nabadika vituhu Nagea munyu kidogo nasangasanga kitunguu, kusudi kidogo nikada niwe najisikia kama nadambogamba ayo, engawa ni mchuzi nikugeiao kitunguu, haya ukabinda kuiva huda waseuka, nagea tui bubu, vyaseuka, vikanyaa, naokoa, nabadika sufuria, navuuga ugayi, kavuuga ugayi nahona vya nkisokea namwambia ugayi hunu ni waenu saa nane na guoni pia taenda tipata kikombe cha chai, taenda tida na hunu ugayi, tina kampege ketu, kahita aho dukani kagua kampege, namwamba mi wala <hesitation> nkio kina ulazima wa <hesitation> kuguha wa kuda mpege, we hako kampege koke nka kwako ndiko utoze, mi nada na msunga wangu wa nazi <hesitation> nadaaa akili zikakae ncheguta enaye keguta, namwamba sasa <hesitation> hi- titekuda bombani nataga mazi naita kuda bombani, tikaita kuda <hesitation> ni- nii kaninihi namgidia mazi yakwe, kehake uite chuoni, eta kwe haka aita chuoni, mi nami nataga mazi yakasia nagea heyangwa nauya aho nyumbani, nkauya aho nyumbani kuna mvyeengwa etangwa mami athumani ni jirani yangu lakini ni mzee achekesha nambwa ngoja Nikaze mawazo kuda kwa huda mvyeengwa, naita kuda kwa huda mvyee, kaboko natoa hodi wanawe wanetika, nawaugusa niwenkao waonaje ntekia na waonaje taseka hada hema kochi, nae kaniona <hesitation> ma mvyazi kunihasi kiza ti kukuona wewe, namwamba hivyo sasa nshaaza kukuona, aniuza sasa, anambia wanao mwanao komboe yukuhi siku hizi, namwamba kombo yumwe magayi pengine kasafiri minga kaita Nairobi, Mombasa, Nairobi santuhu kaita Mbeya, anamba <hesitation> nahofu naye huyo vibaya, namwamba ngoja nkutwoe simu, namtwoea simu, nkamtwoea simu mma wambaze, namwamba mwanangu mami athumani anahovu na wewe asikie sauti yako, atamwiya mama mi athumani amwimbia nyimbo <hesitation> z- zamani, za maharusi, za ngomangoma amwimbia aseka hada amba na hivyo nkifurahi, bora nkitamwiya na kombo kimtegeza vitana ne vitana hivyo, namwamba hamtu hundaa, anambia namhonda yuda bagaha, nna mwanangu huyo tangu akabuza miaka kumi na nane kaanza ubagaha Ubagaa wake ani ni mbagibagi, akeengia hamtu amtapeli, kio kama ubagaa wake ni mbavi, nkio mbavi lakini ni tapeli, akakwengia kwamba tate mie huko, huko nikaako kuna biashaya, huko kuna machungwa kama ukanika machungwa nkaegaa huko, nkaenda kuyataga wala <hesitation> nkahana taabu, kwa hiyo we naye weingia migongo hegoda, wambia <hesitation> kama huko kuna biashaya na aho kuna heya kama hivyo mi pia niukundavyo, wamwekazia heya wazihesabu akwamba waonda laki nyinga, akwamba neka kama laki saba yaani kahogoha heya hata ukamunka milioni yeye aihokea, neka laki saba au laki sita, titeuka kauwe machungwa kitembelea kae kemwinda <hesitation> hiyooo shenda kae nkio <hesitation> nan- tayari machungwa. amba haya, wamwegaa ukaboko akuonyesha munda hunu wauona, hunu huyu mwenye kisema nae kae, akuonyesha mtu humnda hunu waona, hunu mwenye huyu kisema nae kae, huu nae kisema nae kae, waingia migongo hegoda wamanya ni kweyi kasema nao kweyi, ziya heya wazimwenka wauya kaya, ye siku hida hida akabinda kuya huko kukukuonyesha Afunga ntambo, anyiika kumwona vituhu heya hida kaita nayo kwakutapelikaa, <hesitation> ekaaa keza kutahamaki siku ya kaidi nabasibwa, ni mgosi huyo walaki mmanya kakua katatu haya, mma hodi namwamba kayibu, mi mma ncheza, haya wabasani nnambia ncheza nkinkitana na mwanao, nikaaga naye kuhusu machungwa mi nkibasaha biashaya nalawa Mbeya, nkibasaha biashaya akaniegea mpaka kwe machungwa tika elewana nkamweka heya, akanamba niece na heya za watundaa machungwa nkamweka pia heya za watunda machungwa, akaweka wantu akini nashangaa keo keo nawaambia wada hati teni kuda tanga taita tanga tikaboko taguuswa, haya nembiwa nenda hi mwakumiruhusuku mwengie mwe hunu mnda <hesitation> ndai mwekuruhusu taingia mwe hunu mnda, hunu mnda napakisema kae na yuda jamaa akeza kae huku kakueka kaeya, wamba haka kimmanyi, <hesitation> a- sasa, sasa ncheza huku kwako hunieke msaada, nami namwamba hivi msaada huo nakueka msaada wa mbwayi, mwekudoha nao mkaenda kuonyeshana minda, kweku mwamba tiite kwa mma, niite nkakauwe kwanza kuda kwa mma tielezane kama nikumweta tate nikikwambia huyo uso kumweka heya Ukamwekea mwenye huyo mtaji, awe yeye ni wa kukugokea tu lakini mtaji umwekee mwenye heya, lakini kumweka akae heya akaguka kaye wanibasa mimi, mimi kio shahidi yako, kama aho ukamweka heya hana shahidi, basi huyo shahidi kama kakuna mwonde, ukamwona mgwie mbwangwanga <hesitation> heya yose itakaye hata nauli nkana ya kuuya kwao, ekamwe hunumzi akamwondaanda, akamwondaanda akamwona, atwoa simu kwao arushiwa nauli awiya kwao, akawiya kwao <hesitation> ekaaa, atwoewa simu newabwanga wa humuhumu kaya bwana yuda jamaa timwona soo yuhao muheza eza eza, basi <hesitation> m- mnikauwiye kama mkampata huyo tamgwiya, kweyi agwiwa yunu, akagwiwa egarwa mang'enya, akabwa mang'enya atwoa simu, mama mie nkigwiwa aha kwa kosa dodo tu, kwa hiyo nkigwiwa kama wadaha weze kunidhamini, nami nami kidaha kumdhamini mtu ambaye huntukuwaga na biashaya namwamba mwanangu we ng'ang'ana tu, kama egarwa maweni ita maweni, kama enda akusamehe huyo mntu Mwenda msameheane wenye lakini mimi cheza ukaita maweni nikawa nahovu na wewe naweza kukuugusa namba namanya nakuona nkabinda nauya, basi Adoigwa mwa mbwangangu egalwa maveni, kana mtu wa kumdohea zamana wala kana ndayi, mwisho kahukumiwa. keka <hesitation> hukooo miaka miwidi nkawa nahofu naye, nenda kumuuguza, haya tata hujambo, mama koza namsunga, namwamba msunga cheza nao wanazia wezio wada fungwa wezie, mama etu mama etu, nawamba kimyetea machungwa, kimyetea msunga hunu, basi wahokea namkahua mwanangu kimwona kae kama ni mgima kabinda nauya kaya, nkauya kanibadia mvyee, ana mimba, mpaka mvyee avyaa, mpaka mwana aenda bado yuko maweni kekaa, kekaa <hesitation> hukooo mwisho embiwa huyo mtu mokumwega huko maweni naye ana kesi, kwa hiyo kaita kuda kwe kesi mwezie kamwika kaye miaka miidi na miezi miidi akini yeye kaita kuda kwe kesi kiya kaita <hesitation> huko chumba ageni aita yeye akini yuda mwita kesi kabuha kuya maana nayeye ana kesi kabawa pikipiki kaita, mwisho embiwa bana kwanzia hii sasa kuna hatia uya kaya kada ake miaka miidi na miezi miidi auya huku kaya, akauya huku kaya aeka Akekaa <hesitation> kekaaaa waza zeze tu, kama miezi <hesitation> miii tatu hivi kaza zeze, akeza kaibuka, aibuka kamtapeli mtu mtuhu, <hesitation> laki ntatu na nusu <hesitation> za machungwa aondibwa <hesitation> nkaonekana, kaguuka, <hesitation> kaitaaa kaita daesaama. akabuha daesaama huko huko <hesitation> kekaaaa kwa dadiye, kekaa huko huko kwa dadiye, kudakuda kwa dadiye amtapeli simu, embwa yetangwa simu ya tachi, amwamba niazima simu niite huko mjini maya moja, akagua huko kaitapeli kaeka hauka kaonekana, dadiye atwoa simu mma <hesitation> hivi kaka yu huko, namwamba huku nkayuko, sema kantapeli simu yangu, kadoha simu yangu tangu zana mpaka hii sasa kisa tikumwona, <hesitation> namwamba enda ummanye wenye, we wammanya kuwa kakio <hesitation> m- mbagaa, ukabinda nambadia simu asema mimi keza nahokeza kwa vitana sana, ne nkina mfanyakazi lakini nkaona ka kimpata kae mfanya kazi, nkaita kazini wanangu hakwamazi, legwala shule, wanangu hembikiwa, nikambadia heya hembika, adeki, afua nguo za wanae basi nkamamnya labda kajirekebisha hekaya kwanza Shemeji yake amwondee ndima, <hesitation> kekaaa siku na hiyo namba kamguu kadadiye, siku na hiya ani- nihii kuna mbwanga, kuna spitali iye hange tangwa spitalii ya bagamoyo huko, kenda kumuugusa mvu nawe akabwa huko, ambwihia yuda bagaa yangu yuko huku, haya kabondeka mundi, kabondeka mkono, haya wewe amba mimi ni huku naho nkina mtu wa kuntibu hata heya nkina, mi nkahangi dibawa neda guka, neda engia mwe shimo, hange ni vipi amanya mwenye, aha mundu nwenda uvunde maana nkina tiba, nkina dawa mimi yoyose, huko buha huko, umwambie dada kuwa mi kibondeka akina kina tiba <hesitation> <noise> dadiye kweza kwembiwa hivyo, amba yuda ni ndugu yangu hata nkambada nibuhe ngoja niite nikamdohe, enda kumdoha akwea gayi aita bagamoyo, akabuha bagamoyo aita mpoko mpaka huko spitali, aeleza mbeze rufaa amdoha akodisha gayi amvuza daesaama chamazi, akaboko chamazi kuna mtaalamu, huyo mtaalamu agosowa nyumbani kwako, amwega kuda kwa mtaalamu Akabuha kuda kwa mtaalamu, maana nenka daha hatakwenda, anya mwe ndoo, akoza mwe ndoo, amdoha mwega kuda kwa mtaalamu, akamwega kuda kwa mtaalamu ambada kiasi cha siku zake kama nne hivi, agosolwa gosolwa hudamundi, akenkigwa gongo akawa aenda, akamwambia akwavya nadaha kudemademaa, nenka ruhusa niuye kuya kwa dada, nkabuha siku ya kufunga ndaniwe nauya neza ukwa mwamba haya, huo auya hada enkigwa siku ya kwanza, nkigwa nauli na bodaboda aita, afungwa auya, ana vigongongo anavyo, cha mkono, cha mhundi hivyo hivyo enkota kuona cha mkono kafungulwa mkono unyooka kubaki muhundi, ekaa siku na hiyo, namwamba dadiye nenka hiyo simu yako, namwenka vituhi da simu, amanya huyu namba ni mbovu kanaaguke, amwuakaida simu, akamwa kaida simu aita, akaita moja kwa moja nkekuya, antwoea simu, mma <hesitation> huyu kaka huko keza, namwambia hakaa, amba inuni saa moja ya kio tangu keo keo ikuhauka aho saa moja kaita kwa mtaalamu kazati kuuya, na kwa mtaalamu ukiita, mtaalamu anambia kwamba mimi kwanzia hii sasa nkekweza huyo mntu lakini naonda magongo yangu yauye ne nkundayo <noise> <hesitation> Andigwa mwe wemse wa daesaama kaonekana, haya siku ya kwanza, siku ya kaidi kaonekana mwisho akatatamaa lakini ambwa magongongwa, mtaalamu aondeza yada magongo, yauya kumbe kapata huo unafuu kama hivyo, kaguka kaita Morogoro <hesitation> kuna rafiki yakwe, ni wa humu humu kaankiu, abuha huko yuda rafiki naye kana akili amfisa humo nyumbani ekaa nae, amwegea kwa mtaalamu mtuhu, abindiza <hesitation> hivyooo siku na hiyo yada magongo yuda dadie kaita kazini, kwalawiya mntu, amba kintu mwama <hesitation> haya aa- haya magongo shembwa niyaete aha wabuyua wana, wanawadoha magongo wayaeka nyumbani, yaeke kaa huko <hesitation> kekaaa, hukohuko ambaiye yuda mwekumu mkayibishe, ambaiya simu, <hesitation> ambaiya hangi na mbwayi, hangi etangwa laputopu hangi huku, aiba, aguuka nayo vituhu, awiya mwe mzi wa bagamoyo, agwiwa, akagwiwa atoigwa egarwa huko polisi, atwoa simu, akatwoa simu mi shie kumwitika, atwoa simu kwa dadiye atangwa zabibu, akatwoa simu kwa zabibu, zabibu huyo mbwanga sasa kamueleza kuwa huyo ni dada, ukamwambia Wenda uhi wenda utendeni, huyo mbwanga <hesitation> a- amwambia zabibu wewe <hesitation> neee dadie dahuyu kibaha amwamba, <hesitation> amwamba mfunao kanibaiya simu, kanibaiya na hiyo laptopu, kwa hiyo nkimgwiya aha ti polisi kamba huku kuna heya zakwe zina mma, kwa hiyo umwambie mma, alavyee hizo heya npate kumwekea, <hesitation> zabibu anambia mma agosowa u mtu, mlavyee hizo heya kama unazo, namwambia mi nkina heya naye kasoro huyo mtu mwemkumgwiya na ang'ang'ane kama enda amweke ndani, amweke ndani, kama enda amwekee, amwekee, aho akamkaribisha huko nyumbani kwako, <hesitation> haoo hawakuwa nandagano na mimi kuwa mwaya hi sasa nnaye huku nyumbani itenda siya, sasa iwe siya hivyo hivyo kama enda aegani Jelani aegane, kama wenda wekaya aho nyumbani nawe kaye, <hesitation> hangi wa vivihi hangi waekeana vivihi, wamanya wenye maana siku hiyo antwea simu mkio huyo mtaio simu yake antwea simu, mma nakuomba, mimi ni radhi, ni mkome huyu mwanao yuko jela lakini akalawa namkoma kama una hizo heya zilavyee, ne namkemea Nenahiya ndiyo hivyo, nakwenda kuhiya anambia basi mmanya ma usekuya namwamba nashangaa <hesitation> ukaninihii mimi mwenye naumwa, ukabinda wa ninihii na vezukuu humo nyumbani wase nebenu kawa u nani wa unani mbona Waiya, wa unani kwani kafa ndayina namwamba hakukufa mtu ni machungu ni machungu nenayo, muda mgosingwa ne Akoma simu kekuntea tena simu, <hesitation> nekaaa siku naiya antwea simu ma nkila hawa jela, haya huku shamba ni bagamoyo, haya mjini nka kibanda change, nataga mahuti yangu, nataga mananasi yangu nene nnayo na biashaya ndodondodo, basi mpaka hivi, ataga biashaya siku mwengamwenga atirushia senti, tekaha hatada na wezukuu wangu, siku nkana jamani hivyo nkina mie naombeni mnisamehe ntamwamba haya, siku tina shida mwaya mwanao aonda madaftali, atuma heya tada, siku haya jamani itani aho stendi kuna mzigo muite mkaupokee, tashukuyu hangienda awe kairekebisha, hangi bado azazeze akabinda aibuka vituhu katisatikumanya, huku kaya kuna kisima chatangwa kwa sabuyi Kama kuna <hesitation> kisimaa <hesitation> yii- chetangwa kwa sabuyi, kwa sabuyi neti kamteka kiya siku, ne kisima chetu ambacho kitiheya, akini tekwanda aho kupata mabomba kia kisima tikawa kati kiteka teka sana mazi, kati teka mazi, kati teka mazi, kati teka mazi mwisho embiwa kuna tasafu kwa sabu inkandani tasafu ya <hesitation> ninihii yasogea kidogo chafukwa kisima cha tasafu, wantu wa tasafu wentangwa wafuka